komiði sæl og verið velkomin í

í þessum þætti fjöllum við um stelpu á Húsavík sem hefur lesið hundrað bækur á þessu ári kynnum okkur leikskóla í Finnlandi sem býður upp á vegan mat heyrum af velgengni Söru Bjarkar fótboltakonu og fáum í krakka

ég heiti Sævar og nú verða sagðar tíu ára stelpa á Húsavík hefur lesið hundrað bækur á þessu ári henni finnst lestur vera róandi og hjálpa henni í mörgu þegar Lísa gekk út um hliðið daginn eftir stóð búi með skólatöskuna sína hinum meginn við götuna og sparkaði í smásteina Elísabet Ingvarsdóttir er í fimmta bekk í Borgarhólsskóla á Húsavík hún setti sér fyrir árið tvö þúsund og átján mamma tók áskorun um að lesa tuttugu og sex bækur í byrjun janúar og mig langaði bara að toppa hana og þá ákvað ég að lesa þetta eru mest barnabækur en já ég held ég hafi lesið svona þrjár unglingabækur kannski flestar hundrað og fimmtíu blaðsíður og meira Elísabet náði markmiðinu í lok nóvember hún fékk flestar bækurnar lánaðar á

og skráði hvern einasta lestur ég hélt bara bókhald yfir þetta og blaðsíðurnar voru átján þúsund og sjö hundruð

fótbolta og frjálsum en finnur alltaf tíma til að opna bók ég vakna mjög oft snemma á morgnana til að lesa fyrir skóla svo les ég í skólanum nokkrir leikskólar í Finnlandi bjóða nú upp á vegan mat fyrir börnin það voru ekki börnin sem báðu um það heldur foreldrar þeirra þessa nýjung má rekja til tveggja fjölskyldna sem eru vegan vegan réttir hafa verið

í tilraunaskyni í nokkra mánuði og gefist vel að sögn leikskólastjórans engir vandamál hafi komið upp en auðvitað þurfti að breyta miklu í eldhúsinu tólf krakkar fá bara vegan máltíðir í leikskólanum og þau segjast ánægð með matinn Sara Björk Gunnarsdóttir er ofarlega á lista yfir hundrað

bestu fótboltakonur í heimi enska dagblaðið Guardian taldi niður listann fyrir stuttu og Sara Björk er þar í þrítugasta og fyrsta sæti í efsta sæti listans er samherji Söru Bjarkar í þýska liðinu

þetta er ekki í fyrsta sinn sem Sara Björk kemst á listann því að í fyrra var hún í fertugasta og þriðja sæti í umsögn blaðsins segir að hún hafi aftur átt gott og traust ár hún lék stórt hlutverk með og var áberandi í meistaradeild Evrópu nú er komið að krakka

í kvöld fjöllum við um nýja íslenska barnabók með aðstoð já ég heiti Ingvar ú Skarphéðinsson ég er ellefu ára gamall ég er með Sigga sítrónu og hún er eftir Gunnar Helgason gætiru lýst bókinni í þremur lýsingarorðum já það verður samt dálítið skrítið þetta er skemmtileg

það besta við söguna hvað sex ára gamall strákur getur gert mikið maður á ekki að vanmeta einhvern krakka

hvað hann er gamall fyrir hvern er sagan að þínu mati þó að þetta sé krakkabók þá er þetta fyrir alla líka konur og kalla er þetta bók í einhverri seríu já þetta er bók í seríu þetta er nýjasta bókin

um Stellu hinar bækurnar heita mamma klikk pabbi prófessor amma best að geta látið sig detta inn í að hreinsa burt allar áhyggjurnar í alvöru lífinu bara dreifa huganum á botni Þingvallavatns hefur fundist gamall fiskibátur sem fornleifafræðingar segja að sé um það bil fimm hundruð ára gamall kafari sem var að taka myndir í Þingvallavatni fann bátinn í september sýni voru tekin úr bátnum og við greiningu þeirra kom í ljós að báturinn er frá sextándu öld þetta er langelsti íslenski báturinn sem vitað er um